Este par ra pacënci, gapu pacënci ze ah este rxiu ni, rxiu ni par gininu como que rapu este como que, como que rack rucku relajar doi, como que pues zega nú vez ah run za xilani galnxich ga danunu nia, val na za rninu za, val na za náh rapa xiña, nú vez lueg catëch vi ned, catëch vi, chi lacza rchichu lacza, queity pa rapias dicu, queity pa rapdi nú pacënciasi com que como tal rninu, pero nú vez za ninu chii rninu bueno rninu bichy ra’vi rninu chi queity za, nueno chi valna gininu za chi run ra’vi tare’a. chi-chi danunu cachich nú, chi queity sa run di ra’vi gan.